<hesitation> uche' peet panaa sa ab'aj na ye'em pa porque antes majaa tah la pila entonces ro'na re' chi paam etonces antes panaa sa ab'aj na tza'jam ruu' aq'aab' na b'ahqaam ru aq'aab' kow kow na b'ahqaam y na b'ahjaam reh chi la la la joch' reh entonces ja' re' na ch'ahb'am.